खाए के बरतन के अलग अलग कुछ ये प्रकार है। कढ़ाई, डिक्ची, प्लेट, चमच। जैसे डिक्ची के उपयोग पानी भरे बर कर सकत हैं। कढ़ाई के उपयोग सब्जी बनाए बर कर सकत ही। प्लेट के उपयोग खाना परोसे बर कर सकत ही।